Asɛm a mebisa n' nye dɛ ɔakɔ-ɔakɔyɛ obi a nkorɔfo hwɛ n', wɔtse ne nka, wonyim n' ebɛn efutu na ɔdze bɛma mbabun a yɛaba. Mibebisa dɛm asɛm yi osiandɛ ndɛ mabun bebree a yɛaba no yɛhwɛ dɛm nkorɔfo yi, hɔn ntar nadze a wɔhyɛ ahɛn a wɔdeda mu no yɛdwen dɛ yebotum atɔ bi mma mm- bra a hɛn ara yɛrobɔ no, ntar a yɛhyehyɛ. Mebisa a efutu a wɔdze bɛma hɛn na mibisa na wotu mbabun no fo a megye dzi dɛ ɔbɔboa. Osiandɛ emi muhu dɛ hɔn ntar na hɛn wɔda mu koraa ebi mpo- ebi mpo wɔ hɔ a wɔrobɔ ho dawur ama nkorɔfo a wowie mpo a wɔbɔrow. No so ndɛ ebinom ruku, wɔreyɛ ndzɛma ɔnnsɛ mfata ama woenya sika atɔ dɛm ntar ahen yi bi. Bio so wɔpɛ dɛ wɔbɔbra a dɛm nkorɔfo yi so wɔbɔ yi bi, hɔn ho nso mpo a na wɔreper dɛ wɔbɔbɔ ntsi mɛma woetu dɛm nkorɔfo mababun yi fo na woehu dɛ nnyɛ hyɛnhyɛn nyinaa na ɔyɛ sika kɔkɔɔ.